Reto aby ñy karazany ñ'akanjo fandesy milomaño noho ñy fomba fampiasa ñ'azy: -Misy ñ'akanjo andesy milaño<ptoa>, ampiasa aminy ñy rano masy; -Misy ñy mbiginy, ampiasa aminy ñy tora-pasike noho ñy dobo; -Misy ñy simisuitirepaka ampiasa aminy ñy dobo no aminy ñy rano masy.